Puat tutun te tara korue gilia noonei a mate le opugi tarats pulo i luma tamlam tara bong. Tsiho sei hakapama. le opu talag. opug. hahinar e gum nei pal hapala. mama tar e gum nei hapala nats tana nats hahinar ats tetene nats tson tar. Lam e gumgum ba te storim. kana le lu talaga kutu me korag. takena ba nori a mats len te ka gono mere gilia songotein hi hasoho talar. hihasoho talaria tarats pulo te gum mi lam balia te gumug matan tua wegi tasi. tara tala wegi tasi te sei nama tsiho. tsiho lanama. lanama. poata te pitana tsiho gusuna han ba u kuasi te herena kopo kap nena tsiho ba te ma alesala nei. Ats kuhilina non te hasaha kap meie u kuasi a tsiho. e molo kato ha kato talena man makum be ma alesala haniga nei. Alie gum talag. tara talak ba ka te ruruhana tala nama. ruruhana sosei tala nama. lanama. lanama. lanama. lantua nama sil kapan tua nama gusunu kake tamlam. balia te ruto talag bante la tala nama. la nama. balie hatakei se talag. lie hatake sei talag. balia te tara talag. ruto talag ba noneia Katun a pia. pia. pia. pia ngaharusuntoa. te sila butun tua tala nama gusunu kake tamlam gumuna. Ats ha tsinana tar e opu ne hapala turu wapu nats hahinar ats pan popoku e opu hasne hapala. kabe mamala sagoheri ta tua ta ka. Poata te lanama nona katun ba te tuol ne maminu kake tamlam ba te tarasei wanami taralia. ba lia te ranga gi tanen. alua katun a niga. tsia lua katun a omi? Te la haniga mumalu. lue tatei kam. te la homi mumalu. labentua nei a matar balte lam. mua. kenu tuol. tuolina balia rangalen poniga hahuolina poata. te la haniga mumalu lue kam. tela la homi muma lu. lue taia bantua nema makum reka. na ha topisana tala poati tsiom a tuenreir e sen matot hamanasa talana. T sen matot talana peisara li tsiom. ba lia te ku tun hamanasag. Tara solone iesu kristo te kato poutsemu kolu na puta. laba nituana matar ba te la hatia nituam. mua tuna kop kopisima. Poata las te mar ranga wegu lie ni. ba kate lana. sisile lats marhan telana tena butuna tarats han i hapala. ba te lana batena taia nituana. Taia te kateien a muatu. hesition. kopis. Balia te opu pouts talagi nonei wapu. Balte soho hakats nitua talag. sahaba marken ka koru ta kato welala teka? Tana poata tala. a lam e gumgum pon mi nonei wapu. ba poateni u cd e berebani ron pipita sil ta lei tina ruto meneien u cd. ats bun han tina ruto haseia nono cd alo mas tatala mula bate lamula tarats bu han te ngueri patsima. Berebani latala,. puateni e titanic e hot. hot tun has tara nona puate hiski koru talu. katuneru la,. a pien a topi tsiom i ma hakake i. i lapo hapeni bate suata talelila turu kuhil. a langits. a lomolomo. barebani tupin koro tale i gima tari nonei u story. La hamanasa lila. kopis la mena wats talam. watch hakapa tala nerima nono ka bete la kopis talarima. kopis rima. poata ti kopis malam. lam te lam turu luma mualel tats getageta go hengo ialu tara gusuna han. u katuni soho hoboto tala. balamte hagum talam. lia nats tanats huol ats toular ats tahol. lame gumum. koram. baliate tara hamanaseiegi kalanu ruei. tsi ruei e tuol ie tsilo. ka te seina. kulupu te seina. nena gumnena gum mei iasa turu ruei be kulupu herena teron mar mats. mats karasin lam teron kamei i manasa Balo pilits sei nema wik no kulupu tara kei molo. lasei. nonei koru te nua ia nonats kulupu balte pepeto talegen. boka? Naha bo marken kulupu te kats pon ne kalanu rue i iasa? Kana. balie tara ponigats kulupu taia ponina mena on sei lel pona nonats kulupu. topisa poata nonats kulupu ni e kato talana balie la hatahul talag ats hahuol. luggo lama balute temi taram. Ba poata te hatare giliats hahuol tar. nonei ma tareneien. ba lia pepese te taregen. ba nonei rangatana. lube tareiema kate tareiemulu e kane namei? Balia te hatei gen. tuol hakamoto balute taram ena tuhana kopis nama romana. mua. poata te tuol mi lam ats mun toulana. hatopisan takei pon nama nono kulup. kalana nono ruei. balia nuahas te tara pepesegen guba toular i hapala ma tara nuahas nei. Pan hamasa namu kulupu la seina. puata te rus nama nono kulupu ge pururuku here lasena te pururuku wana ka. gube pururukuna. man kulupu te pururuku tesil talelala gusuna han. te sosei tala lala mar kete. man maroro tesilirara iahana han tsiom. lanama bate lantuani matinu moli te tuol ya tsi luma tere wapito Tenaka talana nono kulupu. gusuna huola tank. ahuola tank e gum hobotona. ba nono kulupu te lalala,. batena skapa talane hagusnen. Nats kulupu tena lana. ne nala na pan. na pan ne na kapa. Pesara lie tololo hamanasa talana. lie ma tarataregi ta mar ken keni. na i tuan romana lasi te taregi lia marken keni han. ats keni ali tara hamanasa taleyen tarats puata alila tasu hamanasa si a puata turu. eni te kato lawara berebana tara man singo te kato mats litsin no divine mercy no naha? Alie tasu hamasa tala. Bo kulupu te na la ponina nena pan nene songots la ha tetene poni. ha hatopisana ron tala tena lanen pan. pan. pan, la hakapan tuana. seven pala color tara rainbow none tena kato talei u kulupu mehana me ha hongo hakapan tue nama hol han i tsiom ge ongoye yahanu alesala non tara te pan pan sen tua talawi nono kulupu. Tasata hakapantuana me lana mena kopis nama me me tetene hakapan tuana. kapan tua u kulupu tanen. Ale ranga megolu lia lima kalen mei ta nitagala na naha. galiu kapa lahas. liupe lasi ge romana galie mate las- go te tara megulie lia mar ken ka reka. Mua kana ha topisana puata tala. lame hakapa choir mula. Hakapa choir mula lam. lamula. lia has te suategu bentsin lamp. bentsin lamp te suategi lie tsiom. pul brait. lagula tsi langits e polo balie gum talag. choir hakapa lasina balte hate tala ragen yo lamuma te lara. na soho bor- boro mio taraha rena choir ri mahu. Kopis gula lie luma. seik turu step. hapasega tamana. puata te hapase gilia tamana balte na gum talagi launch i yogana. bats huol ats pien tar. alie hatasu hakape rayen i rum. Puata te hatasu hakapa regi liats huol ats pien balte mi gum pouts gi turu teibol. bete hengo hamanase iega ka e kere iena tamana. keroni ololo. balia sahaba ken ka te katots pon waneni? Kerona bete kerona. bete kerona. nena kato hakapa nali kuponi. Hey!!Sahane bane aken ka te kato waneni? Tara solone iesu,. la!!Lantua batena tayamia turu kuhil muahas ton lugu pepa bete rit talag. koloto talaneg nonna mats kuma tarats pepa tsi kapan. Puata te koloto gi lia tsiom. lalel pon nama. kero pon nama. paipalan tua puata. Boka! Tua ken ka ban te kato neni. ha topisana ron te lanama. pile hamansana nei tamana. bate gas talana. gas tala iena tamana. Ali kana tamana go tapats tun lasi. Liate ku hamanasag. Ba puata te ku ya lia. mama tara luma e kawani puta. luma tara uncle tari hapala. muata. tuata katun ego napin hengo ti ku wi lia. ali ku balia te kug. balia te kug. nori manapin hengo no has ye. Poata te ku hakapa gi lia tara pespala ron ba ke na kokomotona balie kokomoto hasig. ha lana puata las atesil alie hakamotog. lalen pon lala. gasena tamana. gasena tamana. gasena tamana. me tula hakapantua ne nama tamana me tupa tala ne lala lima nen. u lima te tupanela katun. u pan- nu limu ngaha mate nitua lie ranga megolu. galie tuketara hanigantua nene pulo. li mualel ta. mate biakan tua. opu ketara bantua ie pulo. Balia a pien a limana katun te ahasil tale iale go suate ats pien ats tetene tar. hasese silegu copra naip bate na lapo pinopino hasini gaba lima mak haseyi ta tua ta ka. Supa take gilia te opu gilia. suata egu bentsin lamp batemi alaha pinopino tale taleyega man makumi bio gaba lima sabe yi ta tua taka. Mua. me mua, ha tayan tua. hase kopise gulu bentsin lamp. las regats huol ats kats tahol ti kagono meiri lia. te kute kuten tua tala rumi murir. tehilas talamula pah!A sahaba nonei akate hia kuekute siler? Alimio go lamuma barte to aka te katone ni. Mua lam. suata len pone gumu bentsin lamp a hahuolina ron. koul megumu bentsin lamp mi alaha harou haka pantua nega luma. balte ngu talag. O solas. solas. solas. nguge kio. muaba ta katun te go hengo. lakasa talarima. lakasa tala merima puata te kato habus tala negilia katun bete latalana. galia ma soho lel talagi. te tara tala le. lia lie manapin. soho megia lie tuan tara korue gula man mar ken ka te kato wane ni. Ba turu whole laip tar lima ron tarataremei ta mar ken keni a hanonei koru te kato walale ni? Eeh meba. a tutupioko romana te kakane kopina. haliane ni tese nama. Alimio be mas nou kopkope mula taka? Limio nowe mula ta habus. batema hannou mi? Ke matskuna. lame hakapa choir muma batena besina. balie butu be gien a tinpis. butu tala begulen nonei a tinpis banonei te gum nene ga nou. ba nonei aka temi kato hamanasana. te kato be talelala noha ka ga te ranga mia limio ge mana pukuna. none ats ka. a kani youmin. a ka hashasi. ti songote nou yats puata nats ha? Ge tuhana nama. A puata las ti tareya lia man marken keni! Ale hakats talag. e nigana na te tara haseyen lia. ge hala haseyi lia nitagala. eni alie maron matot bala lel gi. Topisa puata ti tara hakapa talaya lia nona mats marken ka reka. galia. lie ken ketegi latu. lia laspla katun tena gala gumi lahi bong koru. Lemi tuku gowe han. katun e soho hakapa rou. lia laspla katun len te soho gou. Turu mamanu lan.